Men o'z his-tuyg'ularimni ochishim kerak, shunda sizni yaxshiroq tushunaman. O'zaro munosabatlarimizni yanada kuchaytirish muhim. O'zaro samimiylik va ishonch har doim bizni birlashtiradi.